Avtomobilning asosiy <hesitation> qismlaridan <hesitation> bu dvigiteli va uning balonlari kuzovi bo'lishi mumkin. <hesitation> O'zi avtomobilning xar bir qismi juda muhim hisoblanadi. <hesitation> Lekin bular asosiylari.